पेरिस्चोपे अपोनर् खन्म खोले बध अनिबोपरेत्। अरो कोनो-कोनो देखोत् हेइ बधपर् बसबोपरेत्। जोदि पेरिस्चोपे होहए, अमिन् जोदि होतिक् बेबोहर ब, होतिक् केने दोरे जपलगे, केने केके कोइब् लैकेने जमि तुनिहौले, हेइ पेरिस्चोपे होहए पो ओकिने होबि थ ब, <hesitation> अथि खमए, सब्ब रहि होब। अरो हेइ पेरिस्चोपे होहए छे इकोनो कम् कोरिबोपर् अजेन्, जर्पे पेरिस्चोपे हेइ बेबिनो देखोत् अहिल नतुन्, सिन्तहिल् ब एदु खप्र अनिदखोले, जोत् किकि तुमर् बस्तु अहिल होजोलि बेबोहर होबो, हेइ होमो, बेबिनो देखोत् स्वतो ओदिर्को नितन्तो पोइजोम्। हेइ पेरिस्चोपे बोइकनि पोजोति एक् अहिल सपे परिगनितो हसे, जोत् पेरिस्चोपे नतुन्-नतुन् सिन्तहिल् हरमजन् गतिहिल् ब हमस् प्रगतिहिल् इसपे परिगनितो कोरिबिन। पेरिस्चोपे एक् बोइकनि हन्ति ब सिन्तहिल् कोरितुलत् एक् नतुन् नन्दनि दिकिसबे परिगनत ओकुर, तस् ससबोपरेत्। अस्तब ओइपिअत् रोकत् होऐकुरि, जर्पे बे इ पेरिस्चोपे एक् अहन्तोकि असेप्से।